ما نجدرش نرجد لو نسمع في صوت نباح كلب أو حياة قطوسة، ولا في طفل يبكي، يعني حيكون الصوت مزعج وما تجدريش ترجدي يعني، والصوت العالي بصفة عامة، أي حاجة صوتها عالي ما تخليني نرجد، أحيانا صوت المنبه، كلها أصوات.